اي أي أنا الحمد لله سباحتي يعني فول - واعغف خمس سبحات واطيق اطوف نفسي - حتى لو كان اكو عاصفة بحرية ، عندي المهارة انو اطوف نفسي، ومجغبا يعني كن مرت علي هاي التجربة ، والحمد لله